टेकनोलोजीक का बिना जीवन तो संभव नहीं है। आज को समय असोच है, अधुनिक यूख है। एका मा हर चीज टेकनोलोजीक से जोज और पुराना समय में वेक्ति ये अपना हिसाप से हर जीवन जीवतो थो तो वोके इतनो जरूरी नहीं थो। आज को समय अधुनिक है, वेक्ति का पास समय नहीं है वोकी सोच बदली गई। तो वो आज का समय का हिसाप से वोका हर टेकनोलोजीक को उपयोग करनी जरूरी हुई। गोईज क्योंकि वोका से वोकी उन्नती प्रगती होई। नहीं तो फिर वो इंसान इतनो प्रगती उन्नती नहीं करी पाओ तो एकालिये यह जरूरी है। क्योंकि वोका आज का समय का मान से हर वेक्ति का टेकनोलोजीक को उप्योग करनी जरूरी हुई गोईज।